إن نتحكم بأحلامي أكيد <hesitation> شنو دخلني بأحلام الآخرين? أحلامي ليش <hesitation> لما نتحكم فيه نبدأ نعيش مغامرات اللي نبيها، ونتحكم في مخيلتي، ونتحكم في أي حاجة خاطري للحج إني أشوفها في الحلم أو نسافر لعوالم- لعوالم تانية في الحلم، برغبتي يعني.